أجدم هواية عندي هي الجراءة، من كنت صغيرة أحب أجرأ جصص خيالية، كانت عندي مكتبة صغيرة في البيت، كل ما جريت كتاب كنت أكتشف عوالم جديدة ،ها الشئ زاد من خيالي و من حبي للمعرفة ، وإستمرت هاي الهواية عندي إلي اليوم ، أستمتع بكل لحظة أكون فيها مع الكتاب.